Craru, velaí, Italia es país estóricu i antigu. Amus, el país es nuevu peru pallí á avíu mucha estoria. Tienin costumbri de comel pasta de tolas hormas i coloris i pa ellus, comu paquí pa Estremaúra, la comicanda es parti emportanti i social dela vida. Amus, que gustamus d'ajuntal-mus pa guisal juntus i alogu comel i palral i riyil, lo mesmu que en Italia. I tamién el vinu, craru, i el limoncello essi que ara es mu corrienti paquí tamién.